jeino'h momu, aha-nia-ze ah-ji indola-tah onyim, ah-ti-meyi gbleh-gbleh, afu-imimi-meyi, oneina-weeh nika-nah-nyii-ingbanfue meh. Akam-kpah, alamah juajei ogbonyi-alama- bia-ze abanah, luan-bi-meizi abayor, ohn-nama-bimeizi abah-zi meh, igledei-isi yah igbledei isi-yah, ahm-kpah jiji ntah ajujei ayawah nikalam-kpaah tchi, ah-weije-kpa tchi-tchi adi-imime-meh, awui-tchi-yah iwuim-kpah o'h- mah, wi-ingbaweh, ahm-kpa tchi-tchi mo'h meije adi imi meh ni-ingbafueh meh-meh onu-nuayi nah-meh onyim-nah-meh akuan jua-jei no'h momu ahmeh ali-meh, akuan!! abarori-wah, aluan gban-no kun yor-yor-meh, akuan-ba yor-tah ah-chu-tchor rohn akun-bu-zorohn ameh alei, eeh, nikozi tchi-tchi alun-kpeh aha eijia di yi bun-meh, onu-kpahtchi-tchi ayawah-meh, meh-meh, onu-nie-ku kali-maror norna-meh eeeeh, akworn-oji, babah gbaje, oji ah-meh-ali-meh, akun-eeeh ofuru ala-kpo, akiadei ni meyi, nia-bah-chwu, okun nribi dor nom-nah meh-meh meh-nia-nuhn-meh Akua-abrino, yah-ba dun, nei-dohn oneh-kpeh tchi-tchi aba-zi meh. Ameh eikein meh, onu-kpu-kpu ah neikeim anu-ni na-mi-nah-ni-gbledei yah-meh, onu-gbraaah ah-uoh-blag-ah-tapu kpei-neina-yah ahm-meh, maha-gu ni-ni aki-imim ibuvzi ingbafueh tah, awor, orala-gban nokor ba-kwa meh, babah kwa oneyi-ku kali-marorvmeh, kpeem eineina-meh ayor kpem akei-neina, ohyim ala-ma nyia-dei ni-dornlah-meh anor-tchor-neijem-meh-meh, ahm-kpaah, meh-meh na-mah nor-tchor neijorn meh ayor-ki gbledei-nyi-yi-isi ni-ifi-feyi-yah kpeem akei-neina meh-meh-neyi ku-kali-maror. Akiadei bah bi-kleh, alei ibua-fu imme imeyi, aluan-fua no'h muomu zo-zo tah-meh-nah! ibabua-fua meyi, ahni nhn, nua-go-geni morna-tah, eti-bu-bu ni- meizi, abazi, gbleh-gbleh chie oneh, ah-morna kale-imaror meh, chie ononu-ni-bobah-si-meh akwui-jiapa. aso-tchor neije onyio-nyia-anah aleyo-yor-nah-meh meh akor, akuan-zi yah nini Nie-gra isom, alia-bah-nani uhmn, meizi-anah alia-zinah meh, ku-bi. no-onyio yah ki-ruru-kuh, yibuah awun-awah neizi-mandei ozo-zi awui-tchi yah okwo-kwo-kwo-kwameh, omuiyi abah-jun, akwian-ze-yah mawuim kpah ala-ma miku ni-dollar-meh, inuasi ojo zozi-meize omuasi-omuasi onyio-nyi-yah yibu-ruru-ku yibu-ri-ingo awinyi osor-sor aleikei zini einzi-mandei-meh, yibu-rasa-ah meh-ali-meh, yire-eeh, ayiwor, abi-bruu gble-gble gble-gbel-gble-gble-gble-gble-adun, ehti-ren ochapupu, ahm-meh-meh amba-ni-namah zi-imi yah meh, eh-tiri, brua-dun enti-bunor ayor gbleh-gbleeh onia-zi meh, yeija-tah bua gbaje akwuin tchi nohm meh-meh alasini nah mah ah-waah abala-na dameim, yitchi ahmeh ali-meh ehti bua-jwu onu-neyi-bu-bua abah-yor-meh Yitchi-ah-meh, ali-meh yiba-ju, omwui nyi yibua i-tchi-tchi, gbleh-gbleh meyi-oyo ah-meh ali-meh, yah-hun gbaan abah-dawende-onia-iju-meh. o'mwini, e-tisi-si oh-tcha-karaaah ohn abah-yoh-yor, eeeh, omwuinyi apeitei-peitei ah-nah onu-nia-yor meh abua-hre-mini mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini, nta-ha-guh kun-ka oru-aleini-yu-nini ikor-nor-bor, ikor-nor-bor ah-meh=ali-meh, kun-ba dei wa nuhn, kun hron dun, kun-wui mazi owio-wui aleyi ayor nei-wu meh kuba dun-wah kuan-dun mali-meh, ti-ni moror kpaaah no-zozi onu-kpa-tchi-tchi tah! nuhn-woru kaya-ta no-zozi akweijah tah kpah kubua ba kaya koh mu-bua-basi noh mo'mu omuinyi, nta kwa-kie naka iri inyia-ahmeh okara-aiyum adei neh oro-nah-meh-meh kun-kabasibi tchi akamu kun-ba chwu etah-ah-tchu-no'h muo'h-muo'h muah ah meh ali-meh adei kale ogene-gene nyi-meh, onia dei-nohn men, meh-meh onun ahi-nah-meh, kpeeem aka chwueiyi yeijo do'wu nu-kruor alieijo-onyi, yejei-pa yejei-tah, yejei-pa, yejei-teh, yejei-nyi ichua-ah-meh, aka-do'h che-ki korbahe bi-ze ikorbahe ah-meh akuan-ki-juh, omua-meh ali-meh, etah waaah yaka-ahdeh ada alazini aweije adiyi-meh inor-borga yayah-wah-meh ah-yah wei reiruah-yah, tah-yah kali-imimeyi gidi-gidi gidi-gidi-gidi-gidi-gidi, onu-nia-yah-meh etah dor-okpahei alami-ibenze, alei-ja di-chie oneh-ha-ah-ah yo'h-ra-nah waah neha-zi nah-meh eta dun inorborga, meh-meh nee-nia ah-wui-tchu-tchi orori wah imeh-meh-meh akaka-ki buzi alia weigba aleimeh, akia ki-chwu kalo-ori-kalo'h ojei-gu kalo'h zei-gba ameh-ali meh-meh meh-meh neeeh, onie-bu kali-mari-m-arror eti chwui-chwui tah omua-meh enzi mandei ala-la-meh kpah meh-meh nebua-nuhn gbleh-gbleh otibui-reeh ah-sunh dun adun gbleeh gbleeh onu niazi-meh